Posy afaka mamogno angofo, fo kiva tsy afaka mamogno angofo. Posy koa ao afaka magnanika; kiva ndraiky mahambin <hesitation> mahambin-dakoro sady afaka mandeha magnara-java izy koa ambanivolo ire mandeha mizaha sokina e, trandraka